Mehalabani miariga miragenihn miasea midi-ize midi-bow-bow midi-uhi midi-ehi midiwa mi dievie <hesitation> mihisowa midianho-whani ize miku re misami ye mipae <hesitation> vanini-ize uyibu iroayi simiyo ogauku ise nina wino buwe hiye simiyo hie upu enio wo ebuwe hiye simyone <hesitation> ununihi owehiya simiyo amigaeabatire <hesitation> ebere yo azepa wevaka munahire, wesiamicoa we siamicofio wekasi mioyaihiye wemuyara urakabiou we humiyo wehumiyo ozepa oga weshoara <hesitation> wehidolaba hio <hesitation> mira a baya tronihi esan o ohia <hesitation> ogola wedihilibasa wehi emikake ba-a ogia esan nio ni <hesitation> wedioren wawa ohimi uwawani yeleba wemuyirn wesiere wesiyo azeka anive nogan <hesitation> Weyea birabuwe lovolo webi ouwe oze tin khe okivra weovmisler wehibae abuwedie avi <hesitation> bo bo wehiyala weyiuhoa uwekue wehie yo werogani duwehi gabeyao ebumihi wehigayo abeuwe hirenegayo weyekola wemica wegae wegae yo ozetie ti eunvanahi weshe onogizi izi-ga uweminaro ami aebecaca wehita we-aebe <hesitation> aebeni wehiro aberiwa pidia wedolecoga wedemi vodio wedimi vodio umedi uyiata uwawa niyeleba ovazetie e amu we dimun <hesitation> ogaiuwaye diomin gan udimihauga uwihidimikoga ohiweakake wedirowe ogaze tie e̱ e̱ ni wiabao ogatie oze tie <hesitation> aonati eni abuwwhiyele vehi o ahibo-bo zelafua o udure hirereyo hireayo urgana. Ogaze tititi wediuornyo umikake yo ave maggi avehi avolibasa uhia udohuayo oavetie wemama roganaye otie omamake owhoro owhoro odish hira ogaohin ohin wehiala <hesitation> wegaelafio agianlami weseu vepimaku wemomi yera wehibuwehi yawolayo wediorapiku ani nieni webiayo wesae wesaya nopiku ni wimutukohi ni minagatie-ni ovhia o ogazeu orn mun ohira ohira ohira enamini imanatie wedio bero yu wekua webirouwe kua oeabiy uga amma ma ugani ohi oghini kranifu mamara yekuyawe yeky vawe onamaro wedibueni uwekue ekue nimini anihianiwo hikaseveyo anivue wesiyoni oereuwehi yalie wihikuaseroonhi bua duweniga beronuwe kua mufio wikase revahiboa <hesitation> enirenuwe woyerae-ni oromuni owehiyele uwe miebe uwehiviyo daborewo wehigau Abi ebumi hio oebenima hioa <hesitation> oga obiyo odiroatie oatkgi ni kgi weamua areganalomi welo dolo we hiayelo weuloli kgi <hesitation> oloayalikogi o ogaohimakie aga eweaniyei yewina orweki yimikake udi uguo wealoreginilo weai lofio wedia wedumumi yera wemu miye ogahi werahi buwehiyeleyo ahien ahi-bo bodi digahnminire wedianami ehiminamare ara-weye rolie <hesitation> anaminahize gaga ga ga tie wedue anikugini wediowe wediorava ovezelifua <hesitation> yelolidina wediobiro biroyo biroyo ahiare re diogatie duwomi buun eehiaseye gayo gayo omaremi eberaba mie. <hesitation> udiogaba wegiayo uagigiebeyofio weregana niyetie <hesitation> wediohaumi fiodahumiyo enieyo maggi werayo wesoa zie titi titi wetonahiluga we wonrega badia nia anuweye uhomini eniyauhora <hesitation> van we yegala fikira irodia e̱ nugomama tie oga tie we kadiowo umaraniwe mamauloa weshe aria <hesitation> wehialuru-u uru-u ani <hesitation> ama-wehi lana <hesitation> weka-a wekahua <hesitation> ani turu-u wehea uwekuo agiu wenimu-mayerani <hesitation> aguweni mamayera ni wehinru-u yo <hesitation> azepahere onahiga wehonahira udo-hoeulo welo we akofio wekilenaholo a wepo ta wemuyiba wisimi wisiyera abuwe hiayat lie kake anamenio <hesitation> ibo-bo ni we oauwikue ogaezetic ti ti wediobi raharere webiroyo wedose niyo wehienyo weri-maggi wirayo <hesitation> duweanalike-alibasa uani <hesitation> oudora libasi wera lawerayiwekuye origana ozegatie rasonaga gaadi-egg epoga rara mama un-un ni ouru <hesitation> ogawoso nigani wewo yeva lo eora sheara sheara shearfio Weramuliwowa weaba <hesitation> wemuma nuweuyera wemuarishodu wekodua wedimi egadimifio wezea pamaku wemuaruwowa wepodua muyota edigiraga evarani amidiso omauguo egaweni ehikau yewe ogara aba amiwe kogi na oanoakayeyo onisimiyo omuyera nizetie ti ti ti ti dotahuo ni moha wegro nizetie ti kua wekudo sovami keryo ehiasemuha viro amiweowodani owota mu omawoye kuyegn anwe mini oria ogno keku-eku hiadiya eku aso cause orun hia oashe <hesitation> kogi kogi oawinamini ivensen wemarere ra ni owidoko dugua okolowinaragin wekudiareni akianmeren woregani nazie ti tia nimohanikua wefiecodu roriminer areyo aso ohimoni yo agahimo arenhykohen goti ti fio mulakowa eba̱.